Fomba fiasan'ny détecteur de fumée ndraika <hesitation> izy io anh machine apetraka ambony tafo, de rehefa misy toisina zany mandalo ak- am'détecteur igny anh de mirehatra izy de magnomià signal hoe misy toisina hany zany anh an-tafontragno akato zany.